Eritsereto hoe amy tragno fihinana iha la mandefa raha magneno mafy mare biby rozy ka tsy afaky <noise> mirehaky iha noho namanao igny. Ino gny ho volagninao amy gn'olo mpanome hany igny.